ലിഘ്ത്ബുല്ബ്സ് അനേധി <noise> വിദ്യുധ് കാന്തിഗ। മാരുസുന്ധി ദിനി പനിതിരുനു ബുല്ബ് രഖാനി। ബത്തി വിവിദ രഖലുഗ അര്ധമ് ഛേസുകോവഛു। ഇന്ചന്ദേസ്ചേന്ത് ബുല്ബ് വിദ്യുധ് ചുര്രേന്ത് ഫിലമേന്ത്। ലോ പനിപ്രവഹിസ്ഥുന്ധി ഫിലമേന്ത് ഛല വീദക്കി। പ്രകാശിന്ഛദമ് തോ കാന്ഥി ഉത്പത്തി ഓഉഥുന്ധി। ഇ പ്രക്രിയനു ഇന്ചന്ദേസ്ചേന്ചേ അന്തരു പ്രദന ബഗലു। ഫിലമേന്ത് തുന്ഗ്സ്തേന് മേതല്ദോ തയരി ഛേസ്ഥരു। ഗ്ലസ്സ് ബുല്ബ്സ് ഓക്സ്യ്ഗേന് പ്രവേശിന്ഛഗുന്ദ ഉന്ദേ ഏന്ദുകു। നിത്രോഗേന് ഓര്ഗനിച് ഗസ്നു നിമ്പുതരു മേതല് ബസേ। വിദ്യുധ് സരഫരപുന്ധേ ബഗമ്। <hesitation> ഛോമ്പച്ത് ഫ്ലുഓരേസ്ചേന്ത് ലമ്പ് അന്ദ് ബുല്ബ് ലോ പോദി। <hesitation> പോദി പോദിഗ ഥിരുഗി തുബേ ലോ। മേര്ചുര്യ് അവിര്ലു ഉന്ദി ഉന്തയി വിദ്യുധ്। പ്രവഹിന്ഛദമ് തോ അബി ഉല്ത്രവിഓലേത് കിരനലു। വിദുധലു ഛേസ്ഥയി തുബേ ലോപല ഉന്ന। <hesitation> ഫോസ്ഫോര് പൂഥ ഉവ് രദിഅതിഓന്നു। ദ്രുശ്യ കാന്തിഗ മാരുസുന്ധി പ്രദന ബഗലു। മേര്ചുര്യ് അവിര്ലു ഫോസ്ഫോര് ചോഅതിന്ഗ് ബിലുസ്തേര്।